أفضل تكون عندي القدرة على علاج الأمراض مشاهدة إنسان مريض ويتألم هي شي صعب بالنسبة لي ومؤلم ويستهلك مشاعري كلها أتمنى أني أقدر أساعاد هذا الش-الشخص بأي شيء من خلال الدواء من خلال ال <hesitation> دعم النفسي لذلك لو كنت قادرة على علاجه فهذا الشي جيد كثير بالنسبة لي.